نحن نبغي يكون عندنا اخوى كثير كثير لأن قال الله عز وجل سنشد عضولك بأخيك هذا، أما وجهة نظري أنا اما إذا قمت بمفردي أنا وحدث لي أي مكروه لن أجد من يقف في هذا الزمن الأخ وهو أخ ويقف معك على كل الأحوال.